Haa nse a esipilikee noo dindiŋo ye le. Baawo dindiwŋlu bii, telefonoo i ka a, komi telefonoo, komi xiŋ be ňamiŋ rek, i ka a, ika a mala le, niŋ i ye a mala rek. niŋ a malata e <hesitation> i ka, niŋ a malata, niimaroolu ka duŋ ne, niimaroolu katara enresisitereeliŋ a kono le, niŋ a malata rek, niŋ i be niimaroo miŋ fenke la i ka wo konpoosee le. Niimaroo miŋ bi jee niŋ i lafita miŋ kili la i ye wo konpoosee. I ka, i ka telefonoo, i ka telefonoo yitandi dindiŋolu la wo le ňaama.